Kun nau bu namujuye kueje nda bu kiuang lame nataju ljiaju pa ma gat nep nauntse si no nep stanauntse y es mu ntjajau nda ntjuy u mu ne mu nep si laju nep laui y si nip laju iba staui lame mu nasau ne nmjie que lae bu lnan pa que nantse y bu ikiuan me ma gat ljiaju bu limie pa que lae si ni nat nip limi pik stkuejiyi lme ma gateje be lankejese nep nane y es mu ntjeju mas ya dnu bu lme nda ndey kue ya nda stjen kuejeman mu guinchii njau y nda ikiuan lme mas natju ljiaju pa que ljuu nden biu ndey y gkieje nep njiaun kjuende ma ntjaju nat ikiuan kante si nda ntjui nip ljuu mje gateje con bi liey ya ni nju nma nau nmaip nau bi nek. Nip lju lae cuando ljie si lju pero ya con nau ya nip ljuu kueje ya nip lju nmaik pe si nda nip lame liey lju pero ya nda lame liey ya nip ljuu nip liiau pik kuaju nkjie y nda ikiuan lme nat nep limie naguiju ne ne naun.